So a yiɗi ndesa dankali to lamma ila. Aranon tefa inaare so wala gulol ko gulɗum, sai ngata mbul-buldi e nder sai ɓila dankali maɗa, ɗun neɓaay ɗun wonnake ta waɗi non.